amtan woo won dhawia haretiaf iyyo won attin bayaa barrethe dhawii bayya barrethe kaam dhurah fudhethi dhu harrethia taa Anna amtaan suun hidhawothin suun dhurah fudhedha won anin bayya dhawodhe Anna hinkharlharthu dhandhe malsur itjebiye iii hindawodhu ishin suun annan hinkharlharthu thaa anin thakhaa hindawothin suthii irrr Ann kharkharaa dhub ishi suun dhurah fudhedha anin thaa dhibii hinfudhedhu